Më yë ya'aba dun nënëm na'ak këwën xoxën yët's dun nënëm amaxa'an a'am nebia yë perolë ji'iby këxë myaj kë'ëp ka'anë o cajue dun kë jadun dun ya ni'ixa amaxa'an nebia yë tina jadunt's ëjt's yë nëkë nënëm amaxa'an a'am në ko'o bi'i dun jadun ji'iby kyëbë plunëk yë mëky na'amëky jadun yë dun ji'iby myaj këwëd mëdë ka'ay në ko'o je ka'ay dun krundë yoyëwany ji'iby na'ak nyaka kë'ëy xo'ox këxë.